أول شي يسويه, يتدرب عالكلام قدام المراية, أويسجل نفسه وهو يتكلم, عشان يعتاد على صوته, بعدين يقدر يبدأ يتحدث قدام مجموعة صغيرة من الأصدقاء والعائلة, عشان يحس بالأمان, ينصح كمان ياخد نفس عميق قبل ما يبدأ يتكلم, ويفكر في أمور إيجابية بدلاً من المخاوف, إذا كان الموضوع مهم, يحضر له نقاط واضحة.